نعم سافعل ذلك و اسافر الى الفضاء لانها بالنسبالى هتكون تجربه جديده جدا هقدر اجربها هتكون تجربه حلوه جدا اول مره اجربها فحياتى فا هكون هقدر استكشف الفضاء عامل ازاى واقدر استكشف خباياه و اقدر استكشف الناس فوق بيعيشو ازاى واقدر استكشف لو انا طلعت فوق حياتى هتبقى ماشيه ازاى و هل هقر اعيش فيه فعلا وهتكون تجربه حلوه جدا